אֶלְמֻוסִיקַא לִי כַּאנְפַדְּל הִיא אֶלְמֻוסִיקַא אֶלְתַקְלִידִיָּה אֶלְמַגְרִיבִיָּה בְּחַאל אֶלְעַיְטָה וְאֶלרַאי, כַּאתְכַלִּינִי נְחַס בִּתְקַאלְפָה וְאֶלרֻּוח דִּיַאל בְּלַדִי, כַּאתְעְטִינִי טַאקַא וְאֶלְפַרְחָה וְכַאתְקַרְבְּנִי מִן אֶלְגְּזוּר דִּיַאלִי.